Thi ku cha charukjue ni ngee ni ngee xru chunijla kunchee thi ku cha charukjue nila xra chirinthuroni chi chia la geni tsarokjue ni chiaa gua chia la ye ye kain thi nch'e xela thjee che thi thinoo xichjingi ni thi xro chujni ni chirindu ora thi ku nchala rakjueni ba ku yala jea ku jinaruna sen chujni yasala jea ku jina yaa bakuyala o nchi jee ba thi taxri juni ta thi tho ixin thi ngu ngu nunthe bayee sen ya thi xra bixin xra jie yaa thi ngee ye chuni rakjuen sen ku yaa kain chujnii nchee sen guyaa ngein chujni thingee esen guyaa bakuyala jean ku jinaro jee na ngakula tsora kjuani tsorakuani ko gañaan chaso rakjuani thi kunchee jee na ngaa kon xran nethi thiku ndaxrixro sen nixi thi ku siin nu nche jatsje ku yaa nixin torakjuen na thi chujnia e kuya la thjayaa ba ro yaa thi nchaon nee ku lathjaye yao thi utsaue ntha thi rakjuena ko ya yaa thi chikjue na chjingo nuya yala ngee chujin ra kukjon yaa jia ko yoona sino kain chujni chaan chujni chichjaan ngee ngee sen la rakjuen sen ku yaa jea ku kujina.